د دروازې یا وره غنګېدا ماته د یو چا د راتګ احساس را کوي. کله چې د وره غږ شي هرو مرو یو څوک هغه را خلاصوي یا یې تړي. کله کله شمال یا باد هم دروازه غنګوي چې له دې حالت څخه یې زه په شپه کې د وېرې احساس کوم. معمولا هغه دروازې چې کلک چپراس ولري د خلاصېدو او تړل کېدو پر مهال غنګېږي. زه تل د وره چپراس ته ګریس ورکوم چې نرمه شي او غږ ونه کړي.